Pos nu ni nchaá saú, te tua chi ni ntu kuɨí kutɨó monté, yukú ni ntukui in ntua'a, ni ntukui in ntiɨ taka ñuú yuku ni ntukuí. <noise>